Tonga de hoe, ah drako! Ko ra nan-kôry ma izy ty, ty ndraiky tsy mampanino, tsisy raha azontsika atao, ndeha afômpony fogna izy ty, ndeha ariagna fogna, maratra amin'ny asagny bôka izy ty, mitandritandrema fe ka amin'ny magnaraka ary mitandrema sao de voa le vakivakin'izy io.